אֶלְזְכָּא אֶלְאִסְטִנְעַאי יְקוּדֶר יְעַוֵּן בְּזַאף פִּי אֶלְמְهָם וּלָקִין מַכִּיַקוּדֶרש יְעוֹבֵּד אֶלְזְכָּא אֶלְבַּשَرִי כָּאמֵל, אֶלְאִנְסָאן עַנדוּ מַשָּׁاعִיר אֶלְאִבְדָاع וְאֶלְקֻדְרָה יִתַּחַדַּד קְרַארַאת מֻעַקָּדָה וְהָאדּ אֶלְשִּׁי צְעִיב בְּזַאף עַל אֶלְאָלָאת יְדִירוּהּ בִּשְּׁكַל כָּאמֵל.